Si ide osht e mirë, po unë kom lindë edhe jom rritë në ni vend socialist ku gjithë kishe kanë qenë t'barabartë dhe kanë pasë nifar pasunie pak a shumë t'njejtë. Po jo, gjithmonë osht dikush që osht ma i pasun dhe kjo mandej sjell nifar lloj xhelozie po edhe e myt kreativitetin te njerztë e bohen ma dembela.